Mi ades i sun ën pensiun, cuindi savrìu pa di che travai però vist che a m'pias de d'coze, me travai forsi a pëdrìa esi cozì travaié ël bosch, custruì d'oggetti, fe d'citti <hesitation> aredament e specialment fe d'paviment, büté d'perlin-e e d'rivestiment a le müraie